<hesitation> bobu o totu toh negeria ga na ati name nu ibe ga na bu yaji, bigoyi keni bigba iyoji butu butu yaji nu be vwa ɛnana andangan gana anada gana bigoyi, bogoyi iyi ibe ovwo iyi ibe paltu, ishi tilagu, tilagu ti nana ba ji bama sh ukelana ukelegu ata ba ya ma un yashi gana to, wo bi zhe yama un, geteje kan ge zhi kano peye gado kaya ibe ge ce gado kaya peye godo kya gen huji un yaji tulagu tu iko ibe tuba gen hien butwatuga shi lo ucebe butwatuga mishi ucebe ɛzhe gbonokwo masuje ngkologbo, ɛzhɛ gbonokwo ma sujɛ nkologbo, butu biyɛbi jishi ja bu, ɛda shie migogi gom gom she mi gom ɛda shimigom ɛda shemi gom, butu bu tatu aragbame, ngiringiri ngiri aragbami ngiri ngiri, bgiri aragbami ngiri, gen butwatuga mi bu huji iwe go bugwoyi ba uduma epe ngen zha taba a hiba ce hiba. So bu zha ba ku ma ina ba ga iyi aba ovwobwu shita yaji tilagu taba andata.